آنفضل نكون-ن نطيب واحدي نطيب فالدار كاش من ماكله نشتيها تعجبني أما ذي ماكلة ريسطورو هاذي ماكلة الحوايج ما نشتبهاش ما ذابيا ناكل فالدار أحسن ماكله تاع الدار تاع ميمتك ولا مريتك ولا حتى طيبها وحدك آخير ملي تروح تاكل برا خاصة <hesitation> وكان تعود <hesitation> مثال راك حدا الدار إلى عدت بعيد هاك لازم تروح تاكل ريسطورو عادي أما إذا كنت حدا الدار والو ما ناكلش في الريسطورو طول بعد.